Ia, <hesitation> fan̈a fômba fan̈amboarana fan̈amboarana ino izy tiô in̈y? <hesitation> Arimoara zen̈y araiky tsotsotra fo. Mangala kakazo zen̈y araiky saimpila àby àby àby io fo. Aviô amy zay <hesitation> arafitrinao zen̈y arakaraka fômba itiavanao izy zen̈y. Ia, fa vita edy.